איך האב נאך קיינמאהל נישט געהערט פון אזא זאך, אז ס'איז דא עסן וואס זענען, וואס ווען מ'עסט עס מאכט עס די מוח און די זכרון זאלן ווערן בעסער, איך ווייס אז נוצן דער מוח און טוהן געוויסע זאכן אזוי ווי מ <hesitation> א <hesitation> נוצן די מוח דעס שארפט אויס די מוח און מאכט די זכרון בעסער אבער איך ווייס נישט פון א עסן וואס ס'טוט עס.